Mam n wan dikɛ sɛla la sɛla de la, mam wan dikɛ dia, ko'om la tagera pa'asɛ tagesɛba puan to n pire la.